Igny zany mazava hoazy koa hoe <hesitation> machiny milina fanasana finga koa ataonao ao finga iny alahadahatsinao machiny sokafanao sahalan'ny hoe frigo kely zany izy a de sokafinao de ampidirinao ao finga alahadahatsinao de hidianao am'zay de misy raha kitihinao zay igny de tonga de mamoaky rano sahalan'ny rano kliny zany de mikosoka automatique igny sady mikobaky automatique lafa vita kosoky klin na savony.